வெவ்வேறு வகைகளிலிருந்து பல்வேறு வகையான மீன்களின் பட்டியல் இங்கே: பொதுவான மீன் தங்கமீன் பெட்டா (சியாமீஸ் சண்டை மீன்) கப்பி டெட்ரா ஏஞ்சல்ஃபிஷ் நியான் டெட்ரா தட்டுகள் வாள்வால் மோலி வானவில் மீன் டானியோ (ஜீப்ரா டானியோ) கோரிடோராஸ் கேட்ஃபிஷ் கோய் கௌராமி ஆஸ்கார் மீன் மீன் (நன்னீர் மீன்வளங்களுக்கான பல்வேறு வகைகள்) உப்பு நீர் மீன் கோமாளி மீன் டாங் (ப்ளூ டாங், மஞ்சள் டாங்) ஸ்னாப்பர் குரூப்பர் ஏஞ்சல்ஃபிஷ் (உப்பு நீர் இனங்கள்) அறுவைசிகிச்சை மீன் வ்ராஸ்ஸே பட்டாம்பூச்சி மீன் தூண்டுதல் மீன் மூரிஷ் சிலை அறுவைசிகிச்சை மீன் லயன்ஃபிஷ் பெண் சுயநலவாதி கிளி மீன்